अब जन आपते पता चि भई गर्म्यूं कि छुट्टि यबार बे शुरु ह्वे जलि। भई सर्द्यूं कि छुट्टि तबार से शुरु ह्वे जलि, दिवल्यूं कि छुट्टि तबार शुरु ह्वे जलि। येकि पल्ये बे आप योजना बणे द्यवा कि अगर कखि घूमण जाण आपन, त पल्ये बे ही तेकु बजट तैयार करि ते ल्येखि द्योंण कखि मूं, कि भई इथ्या इथ्या बजट चि लगणूं। अब तखे जगा पल्ये बे ढूंढ ल्योंण कि कख कख तख घूमणें जगा छिन, कख कख हम जे सकदन। सि पल्ये बे पूरी तैयारी करि ते रौखला आप। त जब आप ते शहर मां पौंछल घूमणों ते, त आपते क्वे परेशानी नि ह्वलि। ना बजटे, ना टाइमे, ना जगे, ना समये।